Ny fomba fanaovana smoothie a, de mila ronono ronono mangatsiaka be, de ava- arotsaka ao ny voankazo ohatra hoe mananasy tetitetehana madinika de aveo atao amin'ny mixera mixena tsara de refa vita zay a de mahazo smoothie enao.